بار كونتر نبغي بيان نتحكم في لي راف تاع لوخرين سا سوري فريمون بيان مام بنادم هاكا كي تبغي يشوفك في المنام يشوفك, بنادم لي تكون متوحشه يلقاك, هادي هي الحاجة اللي شابة خير ملي تحكم في مناماتك مناماتك نورمال اوكونطرار خليهم هوما يجيو وحدهم